Ël frigo anche li, a i sarà a iè ën mutur darera e pöi a ie tüt ën sistema dë rafreidamento cun ün circuito dë tübicin ch'ai pasa ën gas, ün gas pensu cun la curent a rafreida ël frigo e a fa ten-i la roba frësca ënt ël frigo